Ntuhwud mèyn sata eh dwo gwodga ngide nkye nkye za' ehn dui ga wudai nenga mak nta dwu' da mpezh mpeza nte gada nte da dui mpez'mpeza skwi nhwud nga nta, nta basl kata, n' basl kata eh dow da vak'kava ba eh vakda mpa, eh vak'kada mpa eh ged dekwa nwa gwodga zhigile da nvak ndev mana eh dai mwi ehn shk ga ai mbèzh kada nabital'ai shkè' aisa war ka kre kr'mamga sa amana ntu nha'nhwuda ai sa nwar dekwa agau nke ava nke? Va nguluma ana gadayè nyi mama sti ai nza eh wai'slèmbad èh gèd ba èh zlèmbad'bi antsai mada'dau'gèd sama, antsai mada'dau'gèd sima ai shkga mwi ah mprèk tgi' dè kwa'ai tsèna man tè tsakai skwisa an ntsakaina man nte tsakai dekwa èh gwod ahah eh gana babgiga ka ntè tsakai skwi ntè nlèrr' è fad sa kam skwi ngide nkye nkye an nwadzina kam man sungwud nwadzina bi nte tsakaye ba an nwadzina ma adzun bai ai gana an ngwaz na nkwudka nkwud dekwa aigad haiii kre kèr'mam ngaya un mètsèna nagadaya aiya nto zhigile an gau kata ai gana ai dwo an dyi ga an nhoya'nva ndihi nta mpanan nva an nta da gui nenga to eh gada tun da man ehn nduna aranta kam nva nvotsakwai vwag mana naha skwi kyashkata eh kinne duo nwoya akana skwi lak an'nga ntakwaya nga zharakwai mana ngan nga avuna ai gata toh eghi na vad nye'man ngwaz kerga nte mwi ai shka mwi'shikena